आज एक दाड़े में प्रिंटर की वाद सुन रहे हैं की पोलो प्रिंटर रहे। तिन्रा मा काई भी चीज की फोटो ढाल देने ती ओसी नो ओसी। चीज निकली रहें बाहर रहें जाएं ती इन <hesitation> ताल। तो काईं जगों ओसी मौसीन में तो नहीं देख रहें पर काई कोहें। की आगल जमाना मा ओसी मौसीन आ उसे की तिन्रा मा। काई भी फोटो बनारें भाग दो तो ओसी नो ओसी चीज निकली। जाएं मुबाल को फोटो बनारें भाग देओ तो मुबाल निकली। जाएं ने खानें काई चीज की फोटो नार देओ।